د پولنډ هیواد د نړۍ په موثر تاریخ کي خورا مهم رول لري. د نولسمي پیړۍ په نیمایي کې پر دې هیواد د روسیې او جرمنیانو لخوا حمله وسول او په همدې توګه د دوهم جنګ جهاني پيل هم د دې ځایه وسو. که څه هم دا هیواد اشغال سوی و، خو خلګو یې تر ډېره حده مبارزه وکړه او وجنګیدل. د دې هیواد خلګ د دغه دوهم جنګ جهاني په مقابل کي خپل همت د لاسه ور نکړ